Për të vete shurbej, do të merrja me vete kartën e identifikimit të firmës, celularin dhe Kjiçësat. Nuk do të harroja portofolin dhe një filxhan të ripërdorshëm për kafe ose ujë gjatë ditës.